والله ما أنتبهت ايش المسافة اللي فيني أمشيها خلال يوم واحد لكن خليني أحجي شغلة أنا فيني أمشي لين أتعب وايد فيني أمشي مسافات كبيرة لكن ما ما اتوقع جديش راح تكون ما فيني أتحجج من-.